Za a <hesitation> raha hoe soavaly heky, raha ny fahitako soavaly longany de biby, izy biby le mihazakazaka, mihazakazaka hoe, izy zany karaha hoe efa isan'ny biby farany, anisan'ny agnatin'ny le farany malaky mihazakazaka, fa raha amy hoe ampondra, zaho mbola sy nahita fa tamina document efa avy nahita zaho hoe, le ataon'olona fitanterana entana io, io tena rahana anjy.